Lafa antegna zany te hanamboatsy salady izay tsara sady mahafa-po: ny akora ilaigna da mila salady maitso, mila <hesitation> kôkômbra, da mila akoho, nofon'akoho izany, da vita izay da mila voatabia, da mila tongolo. Ny fomba fikarakara i io anazy amizay: alay heky ny nofon'akoho igny da endasy; lafa masaky amin'izay nofon'akoho igny da apetraky amin'ny saosiny ro heky. Alay amizay kôkômbra igny da tetiteteha boribory, da i salady igny koa alay da tetiteteha io. Ny voatabia alay da atao da ny tongolo koa tetiteha majinika. Lafa vita aby ireo aby amizay da afangaro ao amin'izay; afangaro ao ny salady, ny kôkômbra, ny <hesitation> akoho, ny voatabia da ny tongolo; asia vinaigra, afaky asia maiônezy koa. Da vita ny salady.